أني أمي وأبويي يصيرون حق بعض وعندهم واجد أخوان. فعيال الخال وعيال العم الدرجة الأولى عندي على الأقل ثمانين. وعيالهم على الأقل ثلاث مئة وأعتقد انهم زادوا من آخر مرة عديت جم عيال عم وعيال خالة عندي. للأسف ما اشوفهم واجد لأن احنا عائلتنا كبيرة ومتفرقة على بلدان مختلفة وللأسف احنا مو واجد قريبين من بعض فما أشوفهم واجد.